<hesitation> Zaho mana nama akaiky eo amin'ny telo eo: raiky vingt cinq ans, raiky <hesitation> quinze ans, de raiky <hesitation> quatorze ans.